He, hataholi ia bisa ana pengaruh ndia eno sodan na. Metema an tao neulalau sodan na so, na sodan barisi. Te hu neme ndia mai boe o ta bisa tae an tao neulalau sodan so na sodan barisi. Ndia-ndia neme Lamatuak ka mai de. Te hu metema an manggate so na enok nanbukak.